Ko hulnii, ko meeɗi heɓuki am, kañnjo woni haala nawɗum e ɓoyluki reedu, reedu am waɗi ka ɓoyluki bana warae am, mi woytii mi maayi, sey mi raɓɓiti lekki mi yari, nde mi yari lekki kiɗɗon, e hakkiilo e hakkiilo nawɗum e ɓustoo, nawɗum e ɓustoo, reedu sae hoyni.